الفريم ، الفريم بتاع الصورة بنخت فيو الصور النحنا بنكون بنحبها و بتتعلق و بتتبروز بطريقة كويسة بتحافظ على الصورة <hesitation> بتتخطى في اماكن النحنا عايزين نختها فيا